Ny fomba iresahako amin'ny olon-kafa mba ilazana azy ireo ny zava-nitranga dia arahako fona aloha ireo olona akaiky anahy sy manodidina anahy, hatramin'izay ary taritiko izy akany amin'ilay nanosavy anah, ary tsy maintsy ho tonga saina ihany ndreo ny farany.